සමාජයක ඇත්තටම විශ්වාසය කියන එක <hesitation> ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. මොකද මේ සමාජය ගත්තොත් එහෙම <hesitation> ඒකත් <hesitation> සම්බන්ධතා ගොඩකින්නේ හැදිලා තියෙන්නේ. මිනිස් සම්බන්ධතා එක්ක තමයි අපි හැමෝම ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට ඒ විශ්වාසය නැත්නම් <hesitation> ඇත්තටම සමාජයේ යහ පැවැත්මට ඒක ලොකු බාධාවක් වෙනවා. මොකද අපි වර්තමානයේ ගොඩක් විට දකිනවා <hesitation> මිනිසුන් එකිනෙකාට වංචා කර ගනිමින් <hesitation> රවට්ටමින් <hesitation> එහෙම තමයි <hesitation> තමන්ගේ රැකියාද <hesitation> මුදල් හම්බ කිරීම්ද <hesitation> ඒව කරන්නේ කියල. ඉතින් <hesitation> ඒක <hesitation> එහෙම වෙද්දි බහුතරයක් අය <hesitation> ඒ විදිහට හැසිරෙන්ඩ ගියොත් එහෙම <hesitation> සමාජයේ අපි දකින්නෙ පිරිහීමක්. ඒ කියන්නේ සමාජයට කිසි යහපතක් වෙන්නේ නෑ යහපත් සමාජයක් නැහැ කියන එක තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා හැමෝම එකිනෙකාට අවංකව <hesitation> තමන්ගේ සේවය කරන එක <hesitation> එකිනෙකාට අවංකව සලකන එක <hesitation> ඕනම සම්බන්ධතාවයක් අවංකව පවත්ව ගන්න එක <hesitation> ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. ඒ එකිනෙක <hesitation> පුද්ගල <hesitation> සම්බන්ධතා මත තමයි <hesitation> සමාජය යහපත් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ පුද්ගල සම්බන්ධතා වලදි විශ්වාසය රැකෙනවා නම් <hesitation> සමාජයත් අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> යහපත් වෙනව කියලයි <hesitation> මම හිතන්නේ.